Ossa mayol, Ossa menol, Áries, Leu, Libra, Sagitariu, Escorpiu, Aquilis, Érculis. Lo políu de tó es que toas están hormás por estrellas alejás que no tien ná que las arrejunti, están mu alejás, sin dengún atillu más que'l delas pressonas ena Tierra arrejuntandu'l su destinu comu ringurrangus nel cielu.